Yani bines akan kunne yani bines akii mapatafa ,dadolefa bines kun man yenan inin wolum kas tataa wolindiduu wolinen hinyatuu yani inin wolum kas tataa gar hashakafa ama bere galana fa bines aina guda ka yani kola inin wolin desu wolum kas tataa bere galana fa bere akii inin wofed achum kas tataa bila shida yoyote inin achum bere akasi sun unum savaivaa.